Elaka ndi tali tandi popi elaka otshikwambi, otshikwambi tsho tshene otshili kem'kunda, oto tshaadha uunene kem'kunda ngaashi tozi ngaa uunene pokatana mpono, toya ponambambi, toya pokaku, ompumbu, othingo, oniimwandi, onatshiku, emono, iiwiiyongo, ukwanatshikale, onampila, ontuli, onepungu, otshuungu, tshuuka ngaa pem'kunda adhishe dhi dhili lopotshikuku mpo, omuntu opo ne wumone kutya omuntu nguno omukwambi, ohakuti, aantu oyendji ohaya tumbula kutya omukwambi okuna "tshi, otshi tshi" alushe ngele oto popi, miitya oyindji owuna ike oku tumbula "otshi" yaa, tsho otsho nee olundji, omuntu nguno oha dhimbulula kutya omuntu nguno okwaza kuukwambi, iyaa paku kala kwaakwambi, ohaku tiwa omukwambi iha ningwa elenga, pamuthigululwakalo motshili tsho tshenee Katuna naana ngaashi aantu mbeya hakuti otuna omukwanilwa, muukwambi kamuna omukwaniilwa, omwali ngaa muna, omuntu ngu kwali nda dhidhilika mo, omwali muna ngaa elenga haku tiwa otate amupini, kwali eli komukunda motuwala ashike mo payife keko we, katuna tsha lela iinima mbyono twaadha nenge okuli aantu taa dhimbulukwa ngaashi handi mono kuuninginino hwiya aantu yena esiku yeli to thamo kutya, esiku lyomagongo, shi nda koneka muukwambi kwali hatshi ningwamo, ethimbo ndiya okwali ndimutshona uunene, okwali haku dhimbulukwa iiyugo, kandi yitshi naana lela othaathaa, ashike iiyugo okwali hayi dhanwa kaanona yaakadhona, taahi potshini ndele taya lombwele aakuluntu yawo kutya otuna iiyugo, aye otuna iiyugo ndele ohayi tokolwa ne kutya otayi ka ningilwa koongandi, mo ne moongandi mono mwa tumbulwa kutya otamu ka ningilwa iiyugo, aakuluntu ohaya ilongekidha ne taya hanga nomalovu, ashike ngeenge inandi puka, iiyugo mbyono ohayi dhanwa komatango, kayi dhanwa omutenya Tsho otsho ngaa ngeno ndafa nda koneka tshali hatshi dhanwa, hatshi ningwa muukwambi, maala iinima nee payife shi mbela omerde ne tayi ya nditshi ando ihayi ningwako we, thimbo ngaa ne ndiya twa tameka okuha keesekondele aaye iinima mbyono ihayi ningwako we, ashike okwali ngaa ndi wete tshasimana molwaashoka otatshi longo aanona mbano opo ta yeya onkalo ho pamuthigululwakalo, shaashi nandi tumbule, nande ike aanona mbaka opo ta yeya mba, nande ike omunona we mwadha eli mpo mondondo ontimulongo, iteku lombwele kombinga hiiyugo, atshi vulika ineyi mona nande onale, ngiika oya shuulila nande omo, nangaye ngu te popi mpano iiyugo inandi yi dhana nale ashike ondeyi mona, shaashi oya shulako inayi simana we ngaashi monale, ashike maala ngeno okwali ngaa tayi tsikile oku ningwa, ondi wete otayi kwathele otshi gwana tshoko mongula, dhino ne hakuti eentana dha nelende opo ngaa dhi tshuwe iinima yimwe ypamuthigululwakalo, shaashi iinima yimwe mbyono otaye keyi tshuwa we peni yo ihayi dhimbulukiwa we ngaashi monale, iyaaa, otsho ngaa ne hatshi dhimbulukiwa nge atu popi otshikwambi ngaa.